Riisikiitjä um tuujaos, et riisi kiitäq. Esiqhindäst mõista jo. Sa panõt sinnäq riisi sisse, ma ei tiiäq, sis vett ilmselt kah ja keedät. Kuiki maq keedä tedä hariliguh paah tegeligult, riisi.